Inglüsmaal om <hesitation> hariligus saanuq sääne tsäi- tsäijuuminõ. Et <hesitation> näil om väikene paus pääväl, kos nä joovaq tsäid ja joovaq sinnäq kõrvalõ väikese küpsise.